Nde amari haaje hosugo mataki fere pat, hanai tan a ummah a vulwa ndikka a numa boo a'anda no'a vulwata taadaga ɓawo a vasmita.